Nganna ule lepo awogo enang naako enimol naako lepo kalapamo moska, moska tabeng. Teng o moska ka awa owago waikebio lainieai, nii <hesitation> o moska lapi kewalolangtai onomemu, kewalolaitai moska lukauto abilung, teng ummeng nawalo siipa mo ula woopalu, teng keuka nau nii sukuluko mokauko melima sikababilu. Opong awa ule owatu o moska, moska awago kalapango tee la la wiluwai opong ningpo moska naa peekawatona la ninang la wiluwaloda tolulu goi loida peepo wiluwaloda. <hesitation> ninau tee moska ni onomemumatoienna last ninawalogo about two years ago kobagonna tee moska, moska lepo meeke kalapango awa enang oska lukauto uko muule nado upokoka tee peukuwai, teng opong tee ule awato tee moska teu lesilo peepo, peepo nanuwaluko tenai pawago otoko teng tewa gawalunang niike sikababilu. Teng sikababilunang piasina aloma nadoi tawaa tee moska teu niike tee sikababilio. Moska awango tabeng awango kalapago la late lanai wili waitowai okonna, teng keuka nau awa osi osi katago tabeng tee o moska nee nado go Maka awa owatu nado ka ulaa olengka ouko tewango ulaa olengkoka gawalitoko teka awa talipupe aa peekala ulaa oleng otoie, tewango inne awa owatu o moska lepo meeke <hesitation> tee anang enimol teu tabeng <hesitation> o moska awago nado peekala nado os katago tabeng nee. Eu ningpo tee os taba katabawaluko enang naba kokole naba maka polo tee teba tang otolomampo. O moska awa owatu lepo meeke uwaka pampanna gauko enang nee tanenoka tee la wili kasino, tee asinoka welema la teka teenga welestoleai tewago awa owatu moska tabeng. <noise>